دوسرے لوگوں کے کھانا بنانے کے طریقے مجھے پسند آتے، بولے تو مہاں کے لوگ اوون میں بہت زیادہ پکا لیتے۔ مجھے اچھا لگتا، دیکھو کیک کوں پورا پھولنے کوں آتا اور جلدی بن جاتا۔ ہمارا کیا ہوتا، بولے تو سب مصالحے ڈال کوں بہت ٹائم لگتا۔ دیکھو انہوں کیا کرتے، چار پانچ چیزاں ڈال لیتے، بعد میں اوون میں ڈال کوں پکا لے کوں چھوڑتے۔ کچھ کچھ ٹینشن نہیں رہتا۔ ہمارا بولے تو یہ ڈالنا، وہ ڈالنا، اس میں پکانا، دوسری اس میں پکانا، ایسا کرنا ایسا کرنا، بہت لمبا چوڑا۔ ان کا اچھا رہتا۔ نہیں تو باہر امریکہ وغیرہ لوگوں کا ان کا سب اوون میں ڈال کوں بیک کر لینے کا رہتا، پکا لینے کا رہتا، وہ بھی اچھا رہتا، وہ زیادہ ٹائم بچ جاتا۔